ସଂଗୀତ ରଭୀ କଈ ପ୍ରଗାର ସଂଗୀତ ଅସେ ଜଂଟୂ କୀ ହିଂଦୀ ସଂଗୀତ, କ୍ଲାସିକ ସଂଗୀତ, ବାର୍ଥିଯ ସାସ୍ଥ୍ରିକ <hesitation> ସଂଗୀତ, ହିଂଦୀ ସାସ୍ଥ୍ରୀ ସଂଗୀତ, କର୍ନାଟକ ସାସ୍ଥ୍ରୀ ସଂଗୀତ, ଵସ୍ଚିମ ସାସ୍ଥ୍ରୀ ସଂଗୀତ, ଲୋକ ସଂଗୀତ, ରାଜ ସଂଗୀତ, ଜାଜ ସଂଗୀତ, ପାପ ସଂଗୀତ, ରେପ ହିକ ହାକ ସଂଗୀତ, ସିନେମେଟିକ ସଂଗୀତ, ବ୍ଲେକ ମେଟଲ, ରିଂଗେ ସଂଗୀତ, ହାଉସ ସଂଗୀତ, ଲୋକ ସଂଗୀତ ଇତ୍ଯାଦୀ।